Fomba fampianarako ny zanako hitaingina bisikileta. Nasaiko niakatra eo ambonin'ilay bisikileta izy, paozipaozin'ilay efa hitondra, dia zaho mitazona avy ato aoriana mba tsy hianjera. Dia alefako moramora dia toy izay hatrany.